Ju prifirisciu cucinari cu l’ogghiu d’aliva ca in Sicilia si trova di granni qualità e di granni quantità. L’ogghiu d’aliva permetti na cuttura sana e dilicata. In cucina ju usu l’ogghiu d’aliva macari pi li fritturi. Pensu ca lu burru s’avissi a evitari tranni ca pi qualchi piattu.